Memiyinowey nu obelesen idiom do kidiom vro diomvro midia ekrenogbagine misonidiom iyo umenesene krose ayime ohonuabonuaswey mokwe mikrasne me omosiyo memigidimikieowey miname mison idiom mikrase krese osokperikum minyan okpoki nu mivade inumnu midia idiomidi midogagilawowo, midioodoro midi osaku uyokre esen nu midi midi opropo uyokre midi do idiom mi blemason iyin idiom say ovu oyin usom, ovu oyin ogbro ude usom miblemasen usom abitanyn ovon u ogu evader usomnanu isen habrahan nu ipolia haharan natum enyin enyer inam ederbonu uyami akiyo utum gbosen ka itwene boyomiblemasen midiomokuvey toru, miyi kperi ovrame mamu oyiderkme ude usonma do ovrame ekrevekre moshiregugun bonu mevomu ison idiomiokrese moshregugun mamu oderinum minuomeblemase keder me okarinwe mijamukpaynown mijagena oderbonu emame ovubo oyikpasite aki ojama ado odoykperime miyigena isomkom? Ubona ublemasen kom? Otuleohom ikruyateokrovuminwime. ayiwo dawo emahnesovon bonu evameder inum der, der vrese udere do midia wo ovrom ivome miblemaswon der udere medibonism emanown ojama ado emanown emano modara ivram evon idiom evomeyaw imose ewey oweyovuta imaki ladidiom eweynu idiom owey nu isomfieknen ininowndo ekevrekevo midametauvay oney ojama ado osidoybregenme idiomyo okuveni uvo mon idiomoyo bayon ipolia nyon ina yon ina mimahnesenuyima a onyonvresen ohonu oder do oder ubovi mivablemasen kuteyo minakpeyn moderusome tenigumeta mkpertoyi oder keadare usomyo usomatum nu ivrom nu efir ekpulu ekpulunu ivromna nu ediahnanen mid wa nat atum wowoyo atumnu inwo atum ikpakrakarn nu idedeny uder kpasiakinanu munyou obir muto ebir yo migber unyode akiyo uyawte akiyo ukpasite minwitanyn nu uyonde ebir ma- a uyorde ayo uyonde ubuan uyorde magi mivom akiyor inyonde ebiriyo nubaw abomitwa, abomibwa, abomitwanya ma uyate isenio uyonde uyorde isenu ijatuimigber uyate idederuyuru ka uyonde. Uyanokunu uto idedenyo, uyaw idedenyo akiyo ohonuyodamin ohonu uma nyon amin ebir naabo ebirkpe nu abomuakiyo uyonde ma ijatema a ugenda gende ebiryo idiande minwibaw arar nuwanyom igwavahriede inam vronuvio igvahnete dọ, inuvronuvro igwavahnade dọ uyonde amin vi, imipiany amin itwaynde itwaynde akuyo otwaynde obwavahi nete araryokre itwayn bwavahnete ubonu owunenen owey modaraka mosi usom atum ivuma ñbu ivim okunu inavrewo medare melo ovomoderakina kom? Melo ovomo derakina kom? Uda fya usivenenu ma odiande ma- a dọ akiyo owunete okiwey umode ma okpekite mobiya uyawte atuma uyonde atumuyo uveke ibose twayu ibi- ikpola maku bi- i- ikpola oho nu uyonde dọ uyawte iplama imigber nu implamakpey ekpeny iplamayo meko ubisu ibi ubisubi ma- a ukpente migber uya yonde me akiyo uyonde makiyo dọ uplama odire beveyke akiyo imigber imigber oh, udinusomnina usomina midiomami iyogesi usom usokun usom edamin iyo usomnu bamitan tan ekrenogbagne dọ mikrumisarke gari mita de- e ofonu ararna enubekenyn evayin u eyamu enyonmu inwi usomyo. Nsarke imigber gari sargari usomyo inuvroinuvo mebomusomyo iyunu ararn iyananu boewey eney edunu bana naduneni ekeiny iyinum eyinony arar bekeiny mi inwi <hesitation> inwunen okuvey ushiete usomnina urovte umbeku gari muyi woltam uvay ivom. or utamu vay sita uta yaw glasi iva akambere utwese ifanyo ifanyo ovenete ujawto miblema enu imigber akanbere itote adikifaynwo adikifayo ovenete nunu umowolya iyitula ujanto udoyn garina doyu doyu onwunenen mudo onyma a ifanynodekela doynde utaduvta min uduvtamind uta deinymese omogber oyodebowablasen usome dọ iweken ụnwayi usom utam inwi idiom vivi idiomvutam, miblamesen idiomvutam nu esenwowo idiomvutana nu esenwowo ku oweyvroueyvro nu oderinovuta idionvutam ewey ovu evutunu idomvutam dọ ibi mijaminwi eweyovu evutundo imnom ikuru yonme nume idara imovuka igbaw edonwo okwe nu eveme der idiomvutana idiomvutam obibi nu obiytema a odute imigber nu ogbro ogbrodegina ku ogbro fayn ogbro degina ukpasite uyaw ugbete ogbrona uyonde amin minwi aki uya kpasite uyon lmovuka. Uyon ubuan amin otwayn otwanyte omogber otwanynd ododwa umonma oveyente akiyo ugendo ogburona ododwa ododwado uyawte oblanyu bibi nanu ufiavriteyo ukeynon uvenyen inwisogbo ifyany unyon ukey uvon elege mando ohonu otute nudashedo munwaneduba mushe ifyianyo minwi oblayno nukuru oblanyubibinayo uyawte oblaynbibi unyade dọ ikute akina lkikire itwany gwavahinente ltwajude itwajngwavahinetedo uyislie ugende ikikre idute uyaw nebirna uden eborna lkionkion lwamuslie. mu ukpany ikru, itanyn nu ikionkion okwey unyode ubuan uyonde inwi enene uturu dudute imipyu ubuan dọ mukel mu inwi ogbro uyo ogbo no ovusovu muvuta ekre nogbagine isonoomakunu omosi novram nomabie omọ dọ utin mene kikar omosi abomovuta do ovramyo ovonungaji ova gim ogburoyo oyonivom eneneyo onu ojowte uboyo boyo onyonkwo muvuta muvutama a idute uyawte ebiryo ududutrmekun dọ ivutubate inuvro inuvro ebiryo nubuanyo ogburo ogwavahinete ogwavahinete, ogwavahinete ijowte ibimomini inwi miyena ijamando uyanmigber odimegena ijowte keder. Ovramoyo monyonkwo uboyo modimigber mogena ijowtekeder movuta woabokunumovuta uyawtedo uyawte oblanyubibi uyaw yonde kurumvuta oblanyubibi noyi movuta ma mugend lgwavanhinende bonism udi. damidioma dọ ohoyo uyawte pani va fiate lnowesowey ushien uyonde pani utitite uvonungaji navatiti munomunsem utiti bonu imnomnom utitite ma- a uyonde panido uda derugo udadergo oyinvromo oyin ikpokpo esenumonmon ublemasen mendo miblemansen egbr nivrom nu ikpotata ude isenanyon miblamesen udermubavase uyonde lmigber amin uyonde abidede gina uyonde enie uyonde magi uyonde islebem, islebem ilonde imigber dọ uderbavasen uva din idiomvutam na ona bamu imon ekrenogbakine mitamuvay avreme mi monde idiomvutami, idiomvutam iyo idiomimon, mikperi owey mamu meka migono okunu medidiom so so akmani <hesitation> akmani ekrenogbagne iyobanivo jan.